बेङगटी पकाइएला, सबसे पहिले तँ, पोराने रोपैये, जब पोरामे हो जाइये तँ हमैन ओकरा तुरके, निमनसे निखोरकके, निमनसे निखोरके, ओकर बादने धोधाके, हमैनके तरकारी ओकरा कठी करेके परैये, कराही, चुलीने आच जोरके, कराही चढाइसी, कराही चढाइके, खुब निमनसे कराई साप धिपाके, उने हमैनके मर्चा, जिरा, आ लहसुन, आ हर्दीके फोरन धरैसी, ओकर मजासे जौन बेङगटी मजासे धोधा कैलेरहैसी, उ बेङगटी कराहीमे धरैसी, धके नुन लगाके मजासे भुजैसी, जब लाल–लाल हो जाइये त उने मसला रखके आ मजासे भुजके, उ निमने पाकजाइये त हमैनके ओकरा भात सगे खाइसी चाहे रोटी सगे खाइसी सब जन ।